Pues na rube ra giny, giny xguly gagy, giny gutz rni nú th raq giny ná color gútz, giny gutz, giny color, giny ñia ni ná ra ngáh, giny tasaj rninu ni ná giny ni na zara giny chile de árbol-chile de árbol, giny ñia roh’a giny tasaj rninu ní, ni zy runbe na ra giny.